Ma alura la storia al e impurtant stüdiela përché almenu ëmpare anche cheicoza di post ëndua che t'vive e capise ël passato ch'al e staie, cuindi ad ezempi la guera s'le muntagne e o l'ünificasiun dë l'Italia e tante d'aute coze